<hesitation> Raha ohatra hoe mandeha magnano bazary zaho agnatin'ny ray volana zaho a mandeha indimy magnano bazary de isaka mandeha magnano bazary zaho a mandany adiny telo eo hoe eo satria zaho a mbola mandeha aho koa mbola mandeha mitady vary, mbola mitady ro, mbola mitady zavatra ampiasaiko na ilaiko, <noise> an-dragno.